mɛ tero hozomɛ le'arobe nɛ ba hero anniversaire aba a han mɛ ma wari mu su'anni po aba vɛ jɛ kadora anɛna abe bahi ja cadora tua a a nana o vɛ ji a han kadoraso be hɛrɛ bɛsinna donc aba nɛni wari-na mu su'anni a me vɛ jɛ benɛ sinna mu su'anni apo aba jɛ kadora a a nɛ mɛna